Mi artai mi yowa powɗam, mi lullita maarori ndin e powɗam, nden bo mi fatina ndiyam to fayande, to ɗan fati sai mi lawlo maarori mi wata lanɗam. Alaindi ndi ɓennda.